Taxhíin dán <hesitation> xhini ini dá janatí <hesitation> n ka'an kiti iin konrejá xhiniti já, vaxhi'i cunata ján chée ngañatí <hesitation> eikó jan de anti tí naití ka'a anitíí detekua naití cuentajá'a anán kudi'initi <hesitation> dikotí ti ná atiká'a, ta xhidá iin tika ti'ó.